Nijoow jé ilobul mara burooŋ baan ulobama, jaat aan alét bo ajuhé arogul ho najuhé arooŋ bagorut burooŋ burooŋ bara alunlum, ho alét. Mara étiyoree; sirumbo sasu saan umojalé mama; waaf ulunlumeey, yoomé nang furobiné; nujahoor, némoto; á jégé alunlum, nuloob natihi aamé Dakar, ajilool jiloob alunlum, nujahoor tahé butahu nébitik yayu ébékaan á jéék yo alunlum. Woto aan alét bo duniyee hajuhé arogul injé ijuut irooŋ bagorut alunlum, ha alét bo.